<noise> i la bueno ila <noise> nthaju sincha techi s'u thichi ntha la thantha thajon <noise> thithajon la nthaxi ringo <noise> xi thithuia xi para e xi xi gunixi <noise> e thi <noise> nunthe xe nune porque <noise> ngi thanuntha piso nirun <noise> ngebala nunthe o nixi nchi xin ntha gaxetho a para sajuxin thua <noise> para thenajiin ke ka thuaa yala nchi tseragua na thi thu yu parte thith'u ntha la taya nda gachia ya thajoxin para ngax'e ngax'e thi thenya.